Ël client a sarà sicürament sudisfait dë lon che l'eve fait e al a gia dime ën via informale che a vurìa paghene sübit perché ël travai al e stait fait verament ën manera impeccabile, grazie për lon che l'eve fait e secund mi duvrìe ciameme ciamé ün aument dë stipendi al capo